ଆପନା ଇହାଂ ବତ୍ତେ ହୈଂ ଥୋ କୀ ଜରକାରୋ ଭଙ୍ଗା କାଚୋ କୋ ଇପରୀ ଆପେ ବଦଲା ଜାଈ ପାରେ। ଜରକାର ଅମରା ଦୂଯ ପରକାର ରହୀ ଥା। ଗୋଟୀ କାଠା ଵାଲା ଆଗୋ ଟେ କାଚୋ ଲାଗୀଥଲା ଵାଲା।